<hesitation> Ataonao hoe composen'ny legioma raha raha ilaigny aminazy, legioma hoe <hesitation> pomme de tera, arikôvera de karaoty de antody de vinegra, zay zany raha nde ataonao voalohany hoe andrahoigny atao œuf dur zany a antody de avake amizay andrahoigny manta i legioma jiaby regny izy kôfa masaka afangarony miaraka amin'ny vinegra na izy koa ohatra tsisy vinegra afaka atao citron fô.